Yahauka hanu nithitaa yehu huko kwa wanangu. Tetibwaa tetie hekaa wiki mbiyi. Basi wanangu wamwenamimi tekaa lakini mazingira yakuda na huku ni tofauti, maana kuda bwana kunaa faida nakutia memaa nasongoa mhagio kwenda nkuwataga wapata hela. Lakini hanu wethimakuti nkakuna yamtu kukacha hawathina kuti, kyamtu kukacha hawathina kuti. Akini uko wamkuthi, aah! makuti yamema nakamba ukabwa ukadodoa hadu wasogoa mahagio watada watahehio. Kwahiyo mimi nakupenda sana huko mkuye.